<hesitation> <noise> sam ndateu pus sam nu'ui nutsjaut rapu se l'ejei ensalada un'ui nutsjau de nu'ui kon bueno ndeumas xikit la'u l'eje ke rapu se tjsep ra'ua ngul'ue rapu es mi'iak papas <laughs> y rapu kara pus rapu ni la'u peuk pu l'eje niñja xi'iui de zanahoria y rapu re un'ui y crema, mayonesa rapu re nu'ui nutjsau para sam ndateu porke rapu re mas majaut pero rapu numeung kon kute y nuaus nu'ui nguljus y rapu re nu'ui nutsjau sam ndateuy sajai ba xiñi'u pus nujuau ndajap kipiai <noise> y ya ma'ai kunju pus kujupu nutue mjiung ngjue de ngutsue y kon ku'uei landju de lapai y y y rapu mjiung se kua manameung pus miak nanui na nui hora se kua bajuts si es kon nguang mas manei tá pero si kua lameung de kon kon napu kani se gas napu napu mas mas jai lujueu pero de nguang rapu bien mani tá kua le'ei lameung rapu mjiung y rapu re rapu re nunaung nji ma'ai kunju. <noise> pus ndateu <noise> ndateu kujui kua pus kaung rapu re limiñ kaung tutsjam ku'uei ku'uei landu y le rake kon mjiung ngjue' rapu re tu'ui tanam y limiñ se jui ba'eje manatsjau <hesitation> arroz es ba xiñi'u o fideo maiñ ba xiñi'u o ma'ai kunju pu rapu re kunji limiñ rapu kich'ijiñ porke pus kaung ni pep tumem ni pep lem njai kua banaung pakas ni pep jai lem rapu kua manaung se no ke kada kusau kunju se kua lakje kujupu kua lanaung ni pep lem manaung re ni talung ninker pus es por mjiung ngjue re kua banaung kunji y rapu re rapu re limiñ. <noise>